Ku kuxixa nachukudanó ko nre ni kaku che, na xu naxukuini nrida tiempo naxukuini, xa'á yo kikui xa'á ne- ne xhixi naxu naxu kidaxhi, naxu kaxu nguina nguina kidixhi ñako kadaningue no nguina nguina kuixhi, ña kadatiuna nguiná nguiná kiuxe ñakó kadandondé xhitiño'ó ko nguina nguina kué ña'a ñá nrida ngueno ya yivii xa'á chexano kunu, nguatika nretuni kueni kueni nguili nguili kadannu, ono kueni kueni kuano kó taxruno cuidado nanyo kano taxtuno cuidado nayu xhikano, taxtuno cuidado nayu kidanó, taxtuno cuidado xi xhin xhin ñadino xhin da'ano, xhin nrida yayingui xayó nri ta ngueno xu kuini kaxa paciencia yo'o armoniá kuxhi iin xachinená há axukuininó diina nu paciencia diina armoniá, dinanu koxa kuidano xa dikaña xa dichi ñá, ñadiku ñadiku kó ngueni pleito ngueni anciedad yo no iin ñaña mguati kaxa nguano kueni kueni nguili nguili nakutunó.